Lo que wula mood re' naam lo que es qaq'awach wula mood hoj qak'uxuum re' la re' la espinaca re' la espinaca y ja'ar la lo que es la cola de caballo ja'ar rib'an sanar qahoj lo que es qaq'awach riwii' buena visión qahoj que son todo lo que re' re' la hierba las hierbas taqee' o por ejemplo la la hierba buena la cilantro la kiroo reh lo que es qa'sa b'eh la qa o lo que es la alaanxix la riij alaanxix hoja de aire kib'an utilizar lo que es reh que visión reh wula mood hoj nqa' laa' reh wula mood hoj qa rib'an disminuir qavista.